بالصدفة اكتشفت صيادة مسنة زجاجة زجاجة تحتوي على رسالة جديمة، فتحتها وجرت كلمات غامضة عن جنز مدفون في جزيرة جريبة تحمست وجررت تروح على الجزيرة مع أنها كانت تعرف المخاطر ، ركبت الجارب وواجهت الأمواج بعد يوم طويل وصلت الجزيرة وبدأت تبحث وبعدين لجت الكنز تحت شجرة كبيرة فرحت، لكن الفرح بالمغامرة كان هو الأكبر.